Pues enero, aj primer este cabo de iñat, pues aguejo iñat shue ñipelan pues este ajlekej mi kej mi familia pues ajkej canchiej jow, parkaj febrero pues, altiel pues ajke canchin jow, parkaj febrero pues altiel pues sandiem showalley mi famil, ajchiw guiñac kuej lo que ñuwew ajeriw porque parma kij piw de que andiem mush showalley mi famil, y pues kajke tuan showalley napak iend ikas marzo pues kaj kej ajta seguir iend y apotsojt a kiriw ñurrar y ps showalley ñipelan andiem mum pues ngumi parmurraj mas porque pues ngo mandiem majguñim kaj abril pues kej najliej shuwañej ñurraj y pues ñiperan aj ambu shupi nguiüs para pues mongañen ipojiw doj doman kuñajñe porque pues showalley alrrajke kajka abril kaj mayo ajkaj cam pues showalley ñipeñan lean umiants mi famil mi mam porque pues parñiwew anok caj pues ñiwbej kajka porque paj pues chiw mianop kaj lo que añiwew ajieruw ajpangalu alok nadam regalo parmaj chiw porque pues según ñiwew am- ambesh showalley mi mam kaj este junio pues kaj ke showalley ñipelan pues ajier onajiet maranguw tikorrrul altiel pues timakult ajuet tiel caj junio tiel kaj julio showalley ñipelan pues ayac yakalliw porque. Pues abmaw monguich tiel escuel a parangu nagusnot lam lla- llamba iw porque parangu pues anok nagusnot nadan mi andiem mum nchip ñipelan ajkuej parmoy parmitiw kaj agosto pues ajkankam showalley ñipelan pues altiel ajieru anok najier parmangaru altiel pues awlonok lugar porque landush patuch este vacaciones andiem mum pues maw uno anop lugar caj septiembre pues monguich tiel desfile ee porque ajau de que akankaj pues la- la jaw bandera kaj septiembre kaj octubre lamatuch par este nagusnot ajkaka pues ñipelan ayac yaküy angal mi jel porque pues ñotam mambul nagushnüt ma majlikiw najñe majañ ñipelaw najñe apojienguw pagañew wu ósea tiel kaj octubre tiel kaj noviembre ñipelan pues ajier o anop costumbre leam mojmeatsu mi famil laj chinguewu y pues parangu meawan nacuer paracuj meawan tradición lo que tiel keambaj ajñora por ejemplo mayacu pesh castil ush mesh payacu es nguey mi fruta nguey lo que andiow showandiem lo que pues mi manzan, narush pues meawan lo que ñipelan kej este show tandiem o shal malpac entonces ñiwew leajo meajo leajtsu Y pues meawan ngue ayambu parmajchiw aj- ajnanchiw según ñiwew iparkaj diciembre ps lamatuch este pues en caso de que ñipelan ayac yaküy monguich pues la- laj ujmiats de que pues ajliek jiniats ajlieck pajguium regalo y pues lamayaku mi pino ñiwew porque monguich patüñ anop regalo lo que ñiw andiem y pues meawan najgue ñurrar tiel kaj diciembre.